Tsiili um sääne pikk-pikk maa. <noise> Ja timä hispaaniakiilne kultuur um vahtsõnõ, Euruupast impordit ja sääl edesi arõnuq. A vanaq indiaani kultuuriq ummaq inämbüisi ärq tapõduq, a midägi um sääl iks alalõ ja tuu um huvitav ja tõistsugunõ.